Kito tu kan <hesitation> di hidup ini kan dak selalu tentang beraktivitas. ado waktunyo kito jugo untuk beristirahat, nah terkadang tu kito meluokan yang namonyo istirahat, melupokan yang namonyo badan kito tu butuh jugo istirahat, butuh jugon proses penyembuhan, nah tiduk tuh jadi salah satu dari sekian banyak nyo aspek yang biso bikin tubuh kiti tu <hesitation> sehat, kenapo, kareno pas tiduk itu tubuh kito, mneyembyhkan luko-luko yang ado di badan kito. kareno pas kito tiduk, itu sel-sel kito tu sedang bekerjo, jadi tiduk tu sangat penting betul nian di kehidupan kito, menurut dokter tu tiduk yang ideal, tiduk yang pas itu tu, yo enam jam tadi, dari jam sembilan ke jam tigo atau jam sepuluh sampai jam empat shubuh pagi, jadi apo yang kito lakuin setiap hari, yo kito mulai dari kerjo, kito mulai dari aktivitas, kito olahraga, ketiko kito mulai melakukan itu otomatis otot kito bekerjo, otomatis, terkadang otot kito luko, nah jadi pas malam, hal-hal yang kito lakuin tadi tu, yang diakibatkan samo aktivitas kito tu butuh disembuhkan, nah penyembuhan nyo tuh selain dari apo yang kito makan, jugo dari tiduk kito, nah kualitas dari tiduk kito tu, menjamin penyembuhan kito tu seberapo banyak. semakin efektif kito tiduk, semakin ideal kito tiduk, penyembuhan nyo pun jugo semakin tinggi.